Ta <hesitation> ovaxhini ina kunreja <hesitation> kandotijá kintí, <hesitation> dakatí mudo tita'an, ina yovajaxí xhini onitixhí orekandoté'e xhinotí kuan deku iin ku iin nanijan vaxhidé te onre'e, vaxhiña de te jan ní <hesitation> ná kandotí jan na kintí tanikuentí <hesitation> an <hesitation> taxhiti xhí natí já, ajiankuti ngutí ngia'a a te ho'nre jantó kanakití ti nguté kuantitingu ho're kuanto já ta va kaxhíti ho're vaxhiti vaxhivii anitekuti tikó.